मधुमक्खी अपने डंकन का इस्तेमाल अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए करत है। जब मधुमक्खी अपने छत्ते के पास होत है। तो अगर उनके छत्ते पर कउनो भी आक्रमण होत है। तो वह अपने डंक से भारे आक्रमण करने का वाले का और अपने आपको रक्षा करने का बहुत साहस देत है। तथा यह डंक मधुमक्खी का अपना हथियार भी मानो जात है।